آزادي یعنې یو انسان کولای سي خپل تصمیمونه د بل چا له قید او فشار پرته په خپلواکه توګه ونیسي. د فکر، عمل، عقیدې، او زوند کولو حق ولري، پرته له دې سې بل څوک ورباندې ناروا محدودیتونه ولګوي. آزادي دا ده، چې موږ کولای سو هغه کارونه وکړو، سي موږ یې مناسب ګڼو. آزادي مسولیت هم غواړي، یعنې زموږ او ستاسې آزادي د نورو د حقونو او نظم د ماتولو لامل نه سي.